Hmn, <noise> miin kam ndikka goɗɗo munayana jemmaari, <hesitation> that's <hesitation> hiraande. To a munyanii hiraande kam, to weetii <hesitation> keɓaa ngewaari kooƴe, nyaamaa kaaraa. <hesitation> To mbottaari warii, nyaamaa kaara. To a waɗii ɗii ɗiɗi kam, jemma kam mi yi'a so nyaamaayi maa, ɗoyɗi - ɗoyɗi boo a haarii a haaraayi fuu ɗi ngaray.